اول خاجةنعملها هو اني احضر بلان كفاش انا باش نكون ندخل كوم سي <hesitation> انا معاهم فالمجموعه الاجراميه نحاول لماكسيموم في خلال الفتره هذيه <hesitation> نجمع منهم المعلومات وين يخبيو الاسلحة نتاعهم <hesitation> وين يعملو الجرائم نتاعهم و نخاول نوثق كل شي باش نهارت لي انا نقرر <hesitation> سي بون دنك وقتها تنكشف المجموعه هذي و تتفكك